چونګښه یوه ځانګړې، نرۍ خو ډېره چټکه ژبه لري. دا ژبه کولای شي په یوه شیبه کې له خولې ووځي او ښکار لکه مچ یا حشره ونیسي. ژبه یې چپکونکې ده، او ښکار پرې نښلي. د ژبې سرعت دومره لوړ وي چې سترګې یې تعقیب نشي کولای.